ଅପନା ମତେ ଜର୍ମନୀ ରୋ <hesitation> ପାଣୀ ପାଗୋ ଵିଶର କୀଛୀ ବତତେ ବାରେ ହୋଗୀ। ଥୀ ଯୂରୋପିଯନ ମହାଦ୍ଵିପର ଗୁଟୀ ଦେଶା ଦର ଜର୍ମନ ରୋ ପାଣୀ ପାଗୋ ଵିଶର ପଚ୍ଚରା ଜାଯୀଚ। ଯୂରୋପିଯନ ମହାଦ୍ଵିପର ଗୁଟୀ ଦେଶା ଦର ଜର୍ମନ ରୋ ପାଣୀ ପାଗୋ ଵିଶର କୀଛୀ ବତତେ ବାରେ ହୋଗୀ।